Ñayu'o familia oña familia pero nueña té xañana iin vaso atuli, iin tilá xana <noise> ká personá ku hú te kue kueté <noise> kuacha xhi ninó ni nru ni kikui ni ninó kui kú unó pero xe ñana iin kondeyú in taza atoli xo'o yuxa kidavixhii tad ñaxhi familianá.